nyao ma sirip ge en nafungsi nyao daadi iya ino masusu toma goho ua ge ena sari ngam sopake ena ma sirip ge ena tagi biso si ena dagilom dagilom ena na ahu pake na sirip gena.